Yayave tetaguasu Mexicopeyave ñamaeyave jokope jaereta jei supe guinoiko mopeti tropico de super jei superetavae jaeko jaereta jei <hesitation> amogue tetareta guinoi ara tropicales iru tetape jaeko ara templado ivituguaju koti oiko vareta apaete ara avei guinoi <hesitation> mopeti temperatura iviiyaevae jokuae oipota jei jokope iroi jaema arayevikoti oiko vaereta jokoti jokope kuareta oyoaviaveivi ara mbaeti iroi jare mbaetivi jakuvo <noise> cordillera montañosa koti oiko vareta kua jaeko ivi ivate jaema jokope mbaetimbate oki erei arayevikoti oiko vareta kua jei supereta zona tropicales koti oiko vareta jokope ndaye oajaeteyevi yaesa ama